Kobo acikasaɗa ha hya musu du gabata maga kobo nadiga mai kinda diga kidusu araji ba ama maga kobo makaranta du mubur mai nagacika mai maga kobo na cika isudu mun ar nada kiragar na cika ɓandagari kobo cikar saar kehar musudagu ga udi gabata yacika ɓam ji agari ya cika ɓan jiki kira gariu anguwa uar ya cika bar muraya kirya ko aijiay amaima jiki kira garide ya cika ɓanda gari gabata mai yakiriga kobo yacika mailu makaranta kele dhur zubur sumai yacika sinya sirsum mayaki aga kobo nagacika dhaiy sisi mai kobo ɓanji udi lau idhir lau sadara laukowani suu lauchikan sirsum makiraga wayama anagur kobo kobo ban ji udi makiraga kobo nagacika isukumai kobo acika sarrin kina ifarin ciki managa kobo naga cika ifarinciki kunagu kira sim sum suma maga kobo nagahar musu ɗagu gabada konaga kobo ginyi ma nagahar musu dagu konagakira siyasir sim amma aiyi kowani latumai gaba nda kobo bicinagum andiga zanjdu so kobo cika sadi ke har musudagu kowani latu. Kobo cika sarda kihya musu dagu gabada mega kobo ya cika ger mulmuk ke meihu mulmuta, ke la lursindiji kiraga iyi mulmuri mayaga koboma yaci izu vuna kef ra i alhur ukuna kuma kefara di ina su kediya mailu widaban daban mayaga kobo yacika mailu kowan mulmu kobo asiyari mayaga kobo yacika diba kari ya cika sim sim ka lakala aisirsim iri tudku yandi ga simmai kowani fucimai yadiya cinji dufuh dim yandiga cinji kari kulakala kowani ɓuchima yaga kobo yacika feiy giku kira ga kobo umakaranta yachika barji angwa kiraga kobo kira far mushanda ku makaranta ki ma mayiga kobo yacika ɓari misirɗ ar agari <noise> makiragakib simnaji sar suu <noise> jibursa duu kindachiga digha. Harkijasa sarin kijanaga subabbati uli ja makiraga kobo mushagi andigan daa nadaga ilimimai, makiraga kobo nadamai kindadiga ikaratumai magakira ga kobo kobabari musha dam araspetin malle mushajin makiraga kobo nagacika da sum duf mununau mai kulum naga diga simsi fahsu makiraga kobo kuma nacika mailu mulmu dam nayera lur simdi margi, ibur chue kuba <hesitation> kina irsu kila ullunaba nega cika ibu siness ufumamai naga cika isu kilar garimai nagacika mailu mulmukinan diga lu mulmumai maga kira kobo nagacika ɓar kuvanmai ko mishar bale jik zun nagaciki bardaga kobo mai jan illai kira kobo.